العلماء يقولون شي ان أصل الكون هو بدا كنقطة وحدة وكبر كبر كبر وصار هو اللي عليه اليوم. لكن كل هاذي هي نظريات واحنا يعني صعب علينا ان نحدد صدق ويش صار. وأني يعني آخذ راي العلماء لأني مو عالمة في النهاية، لكن أعرف ان هاذي النظريات تتغير في أي يوم.